आपका जरूरतना हिसाप से तो फरल ने सबजियानने लावने चाहें। घर में दत्रावी सदस्येरों तो तुरुण खानोंने बनावने चाहें। जे भी फरल ने सबजियानने खिल करो। तीनों काजे गाए काजे नाव देने चाहें। अगर आपना वदु फरल ने सबजियानने लावने चाहें। तीनों काजे फ्रीज में मेंग देने चाहें। जिसे किचे खराब ही नहीं होगे। आपना काजे जब भी जरूरत है। तीनों काजे निकलें किचेन में इस्तेमाल कर सकते।